Për të përgatitur veten për ngjitjen e malit më të lartë në Tokë, do të fillonja me një stërvitje fizike intensive për të përmirësuar rezistencën dhe forcën. Do të merrja pjesë gjithashtu në ekspedicione në male më të ulëta për të fituar përvojë praktike dhe për të u mësuar me kushtet ekstreme.